Tamin'izao fotoana izao, nahatsiaro tena zao i robot raiky ty ka nanontany ny antom-piasiany Da namaly anazy amizay i rangahy nanao anazy igny hoe: "iaho no namorona anao; da anao manomboka androany ataoko hôkany anako"